Raha izaho manokana izany an, ilay fitafy m- momba ny resaka fanatanjahan-tena sy kotrana izany no tena tiako e. Ireny an, sady mahafinaritra ilay manao anazy ao anatiny, sar- sady tsara tarehy. Fa ilay izy fotsiny ny vadiko no tsy dia mankafy an'ilay paozin'ilay izy dia izay no mahatonga anahy tsy dia manao an'ireny. Fa ireny no karazana akanjo tena tiako.